अंक शास्त्र के मुताबिक नौ नंबर वाले मनखे मन म मंगल ग्रह के शासन हे। मंगल ल ऊर्जा अउ उत्साह के कारक माने जाथे। अइसन म रेडिक्स नौ वाले लोगन मन म उत्साही प्रकृति के होथे। रेडिक्स नौ वाले लोगन के बारे म कुछ अउ बिसेस बात । ये लोगन स्वाभिमानी साहसी अउ पराक्रमी हावयं। ए लोगन मन कोनों भी किसम के समस्या ले नइ डरय। ये लोगन अनुशासित अउ सिद्धांतवादी हावयं। ये लोगन शरीर म मजबूत अउ ऊर्जावान होथे। ये लोगन मन अपन बात राखे म माहिर हे। ये लोगन अपन दम म उंचाई हासिल करत हावयं। ये लोगन खेल सेना पुलिस सेवा जइसन क्षेत्र म बढ़िया प्रदर्सन करत हे।